Kôfa manasa tagnagna ndraika, lemana tsara be tagnagna igny ave- jiska amin'ny ambonimbony amin'ny poignet aty kôfa magnasa tagnagna lemagna tsara juska ake aveke amizay mangala savony na regny likilikidindraha mahasolo savony regny ambela mitivôry tsara le savony zay aveo kosikosehiny tsara be tagnagna kosikosehiny elakelan-tagnagna jiaby miaraka amin'ny angôfongôfo jiaby regny mba mialamiala le loto amin'ny angôfo regny igny aveo amizay kôfa afaka firifi- deux deux minute magnan'igny kobabiny tsara amizay le tagnagna de ambela azon'ny rivotro.